Bueno, ɨó xaán formade chita'anyo kancháyo sa'ayo in forma te ku kuati'unyo que sea pero depende no ni xiní maáyo ntukuyó na forma sa'ayo te <hesitation> in ntɨí ku sa'ayo te kuatiúnyo.